كيفلا تنضفي ثلاجتك؟ أول شي تفتحي التلاجة تحولي منها كل الأغراض والحاجات الموجودة فيها، بعدين جهزي خليط من مية والخل وتمسحي الرفوف والجوانب وكل شي كان في التلاجة فيها بقع ما تبيش تتحول، تقدري تستخدمي بيكربونات الصوديوم وما تنسيش يعني تنضيف الجوانب والمقابض متاع التلاجة.